Sahani bare jikoa kasiit dargen biriai. sahani gugurdaat jira ta inama birin sagale wolin nyaatuun, chacharekoot jira chacharekon sun ta namtokoot. namtokfq chalaat nyaataan. amo gugurdasun inama biriit nyaataan, ak familia ama bare ak sharehea ak arusiafa ak eebafa malsun inama birin hinyaatan amo chachareko sun namtok chalaat nyaataan sahanin lamaansun.